Нигерия дар гузашта макони зиндагии тамаддунҳои қадим, монанди шоҳигарии Бенин ва Йоруба буд. Ин шоҳигариҳо бо ҳунари мисгарӣ, наққошӣ ва меъмории худ машҳур буданд. Баъдтар кишвар ба колонияи аврупоиҳо табдил ёфт. Мардум барои истиқлолият мубориза бурданд ва забонҳои гуногунро нигоҳ доштанд.